Een ti :a 'ble-dih-a dii-deh+, :mor zorn zen zorn bo 'de 'yluh-a buh+ :meheh''sorn 'di, :yee' :an 'dhu 'si-: glu peleh-:, :yee' me-: 'an 'dhu 'yli :a di, :yee' :mor a ta-ih di :yee' a 'beh-dih: a 'ye dih 'i 'plu-dih 'de a 'ye 'o pi 'da 'kpa, :yee' :yeh :daa :naa dii-deh+ se :ne, :koo: :due or-: nyor+ :dhe 'i, jorwor :yee' deh 'jeh :dha dii-deh+-a ne-dih 'o deh 'jeh, :yee' 'si-: glu-peleh-: 'peleh-:, :mor zorn zen :glaa'e :yee' me-: :an dhe 'o 'yli-dih 'de 'yluh-a buh+ :meheh' 'sorn 'di :me-: a di 'de jorwor a 'bhorn dii-deh dih 'de a pi.